Injé basilé bololi babu baan irégmé icaméné bo boomé basilé bara éñankatang suu, éñankatang sibuur, éñankatang batanj, éñankatang bucaŋéén busa, éñankatang mayitee, éñankatang nétulo, éñankatang balumbung bara sibuur, balumbung bara étiyee, éñankatang sén bucaŋéé ba sowi soow nusohéén mayitee, éñankatang sin égéés, éñankatang sin ékangul, nétooj, sén éñankatang nupimbéén égési néjakato. Basilé bololi baan icaméén mé bo babu.